Kuulkõq, ma olõ telnüq vegetaarsõ vai taa kasvosöögisupi, a tiiq tõit mullõ kalasupi. Miö saa niimuudu? Ma ei tahaq kalasuppi. Olkõq hää, toogõq mullõ, miä ma telle.